مم من أحب الزكريات وقت النهاية نلعب على البنيوتة، وفي الحومة ونرسم على الأرض ، ونحاول نطيحو أكبر عدد ممكن <hesitation> كان منافسة قوية وكل واحد متحمس <noise> جدا كل واحد عنده تحمس هكي في اللعبة، وكانت حياة جميلة وبريء.